Hawlu lesdi mai hedi fere pewol. Hedi fere guldum. Wakkati fere hawlu mai do wailita on ngam ha lesdi mai bedo rema Audi duddum. wakkati hawlu mai wailiti warti dungu sai remobe yaha ngese mabbe be rema nyamdu je be nyamata a lesdi mai har be lentira nyamdu mai lesdi fere. bawo man Bo guldum do nasta je wakkati sedda ngam naage be guldum wodi nafu masin ha bandu ummatoore be dabbaji be Audi.